Izy koa mikoragna loko manga mazava zegny ndreky raha tonga agnatin'ny saigny vôlohagny langitry, ranomasigny de karaha hoe mikoragna raha midadasiky zegny zegny izy, raha milamigny koa o afaka ivolagnagna agnanjy koa.